Preferiscio çento vòtte o vin, perché de vin ghe n'é de mille tipi. Purtròppo de bira ormai anche ghe n'é de mille tipi, ma pe mi ghe n'é solo un, quello normale. E o serve, quande fa cado, pe rinfrescâ. In cangio de vin ghe n'é tanti, pe ògni exigensa, ògni mangiâ.